کافي ډيری ډولونه لری خو زه دکافی په اړه پوره معلومات نلرم امریکا کی د کافی مشهور ډولونه لکه ستاربکس، ایکسپرسو او داسی نور دی افغانان د کافی سره چندان علاقه نلری افغانستان کی شینی چای ډيری زیاتی استعمالیږی کافی دکافین په نوم مواد لری چی آرام کونکی دی او خوب له منځه وړی نو د خوب وخت کی باید کافی ونه څښل سی